sitepila nei don wada sitepli paper didi ko tati toh a hoosi dareji mei sai waata hunduko sitepila mei sai yoky a hander sitepila ni don mari jamgel pamarel nei jamgel mei sai burta sumfita dareji mei sai metan nyabban hunduko mei sai hauta dhum sai takka don bana habba dareji mei didi amma be jamgel